ŋ́ nǝ́ǝ pɨ mǝ ŋ́ kpɛ mɨ opuŋyǝ afaŋceŋceŋ ɖo nɛ kɨto mǝŋ ŋ́ na kpɛɛ ǝnɨ wǝǝ oturu eniŋrie yo su mɨ, vǝ́ eniŋrie yo su mɨ ǝnɨ wǝǝ, sooso kǝ́ ŋ́ nǝ pǝ tjɨ ŋ́ yi ŋ́ ko atɛɛkǝ oturu vaŋrǝ gbii rǝ mɨ kɨto mɨ ŋ fǝǝlɨ akpɛɛ wǝ́ ŋ́ nǝ fǝǝlɨ akpɛɛ ǝnɨ wǝǝ oturu mɨ wɛlɛŋrǝ bonu mɨ sɩsiɛrɩ. Mǝŋ enirɛɛyǝ kʊraa aɖɛ ŋ́ na yaa rɨ koru ŋ́ nǝǝ fǝǝlɨ akpɛɛ wǝǝ, mǝ ŋ fǝrɨ wǝ́ vara le fii mɨ rɛɛwǝ mɨ ŋ nya anyɩŋka amaa mɨ ŋ́ nya nyarɨpiɖɛ mɨ wɛlɛŋrǝ lǝ ŋ mɨ fǝrɨ mɨ. Kɨto wǝ ponu mɨ mɨ kɨ mǝ ŋ fǝǝlɨ akpɛɛ ŋyǝ eniye lǝ mǝrǝ paa ŋ́ nǝŋ ri ŋ lɛ ko kɨ mɨ ŋ́ kpɛɛ rǝ. Mǝŋ e le ri a la lɛ wǝ́ a la kpɛɛ ǝnɨ wǝ loo poŋ. Kɨto ŋ́ náa kpɛɛ mɨ eniyǝ afaŋceŋceŋ wǝǝ kɨ yɨ roo mǝ kɨ ŋ́ pe yi ŋ́ tɨ ŋ́ ko mɨ atɛɛkǝ kɨ ŋ́ ke yee acʊma.